Ebissoro byomuka mboine abakubiilinda kandi nyoowe nko muntu tinkatungayo ekyange ngu kyange baitu nikaire omumaka nambere abaire ebisooro kembwa, kapuusi, nka ekende, birooho muka baitu nyoowe mbeho nekyange, nangwa. Tinyenda munno kunsembelera, biino nkoku niino nke mpuura kubi kindi hahi.